Ny karazana hazo fantatro izao an, <hesitation> ny hazo fihinam-boa isankarazany toy ny paoma, paiso, pibasy, baobaba, <hesitation> voasary, akondro. <hesitation> Eo koa ny hazo toy ny sapin, ny kininina, ravintsara, kapoka, ny aviavy sy ny dingadingana.